makanan yang adenye dalam berape bulan be dalam setahun tu men di duson tu tempuyak, karne tempuyak tu buah musiman paleng setahun tu due kali bebuah tu juge kalu baek buahnye tempuyak tu juge buatnye agak gampang, buatnye agak gampang juge karne muat tempoyak tu modalnye cuma dian dengen sendok untuk kite ngikes nye, dian tu juga men nak mbuat tempuyak tu di ceka dulu na dem di ceka di pileh yang busok juge men masih agak baek masih pacak dibuat tempuyak dem di kikes masok bokor men dak katek bokor ember gek nah masok bumbu nyo dulu garam ngen gule di kinyam dulu rasonye la ade raso masin ape manis juge men la itu dak lak gelok bae kan gelok dengan asoy, masok gelok dem masok gelok gek tutup dengan asoy, kebat dengan karet totop rapat rapat simpan, sekitar due minggu, seminggu be la pacak di makan tempoyak tu.